Ny fomba firehetan'ny afokasoky amin'ny famoaka lelafo zany da ny fikasohan'ny afokasoky amin'ny endriky miraikitsy, igny amin'izay e da miteraka hafanà ka mirehitsy amin'izay i lohany afovoany igny izay ahita akora mora mirehitsy.